﻿Nigeria tetaguasu africano, jaeungavi kua oime ko aipo mopeti ramiño jembiu ikaviva opaete africa rupi, erei ko aipo jaereta gunoi tembiu mbaennga ikaviyeye uesauka vaera teta iru pe reta jare jukurei jaereta jeivaera iyeipe kua orerembiu jae kua, kureiko roiko, jae jokua oime ko aipo uesauka se mbaeti ko kirei aikuavi kuareta jembiuva